इजिप्ट वाला मन जानल जाथे। अपन दाल वाला फसल से अउ सब्जी मन से। इजिप्ट मन के अगर बात करब तो हमन ला पता चलेल। फूल मेडामेस चावल अउ पास्ता ओमन के प्रमुख खाना हवे। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।